Wuruŋwaarǝ wǝǝ pɨ lóo pwo aviyɔŋyǝ kɨ be yi wǝǝ varamaa ŋ nǝ́ǝ rɨ mɨ ŋ rɛ. Vǝ́ varamayǝ ya lǝ́ǝ fii kǝ́ yǝ we ŋ ya ŋ náa caa rɨ ŋ ya ŋ nóo ru akpɛrɛyǝ lo otuyǝ wǝǝ varamayǝ ŋ mɨ fii oturu lǝ fɨ rɨ re rɨ wuruwǝ láa rɛ. mɨŋkǝ́ ofuripǝ pɨ lée yi kɨtǝ.